ʻⵇⵓⴽⴽⵓⴽⵉⵍ ⵍⴻ ʻⴰⵡⴰⵔⵉ ⵎⵏ ⵎⵡoⵙ ⵏⵉⵔⵡⴰⵏ ʻⵢⴰⴼⵉⵇʰⵉ ⵏⴰⴽ ⴽoⵏⴻⴳoⵔⵏ ʻⴷⴻⵉ ʻⴰⵔⴰⵏⴰ ⵎⴰⵀⴰ ʻⴱⵀⴰⵡⴰⴷ ʻⵔⵉⵙⵙⴰⵍⵉⵎ ʻⵀⴰⵔⴻⵜⴰ ʻⴰⵀⵎⴻ ⴷ'ⵏⵡⵉⵙⵉ ⵎⵡoⵙ ⴰⵙⴰⵏⴷ ⴷⵓ ⴽⵉⵎⵎⵉⵙⴰⴽ ⵏⴰⵏⴰ ʻⴰⵡⴰⵔⵉ ⵡoⴷ ʻⴰⵡⴰⴷ ʻⴰⵡⴰⵉⵙⵡⴰⴱⴰⵏ ʻoⵀⴰⵏⴰⴱ ʻⵉⴼⴻⵏⴷⴰⵀ ʻⵀⴰⵏⴰⴱ ʻⵉⴽⵎⴰ ʻⴻ ⴷⴻ ⵜⴰⵙⵙⴰⵜ ʻⴰⵀⴰⵔ ⵏⵉⵍⴷⴻ ʻⵜⴰⵡⴰⴷ ʻⵢⴰⴽʰāⵍ ʻⵎⵀⴰⵔⴻⵜⵉ ʻⵢⴰⴱⴰⵏ ʻⴰⵇⵎ ʻⴰⵇⵎ ʻⴰⵇⵎ ʻⴰⵇⵎ ʻⴰⵇʰⵉ ʻⴰⵇⵎ ʻⴰⵇⵎ. ʻⴰⴷⵎ ʻⵉⴷⴰⵍ ⵇⵉ ⵎⴰ ʻⴰⴷⵡⴰⴱ ʻⵉⵎⴱⵉⴷ ⴷⵓ ʻⵜⵎ ʻⴰⵏⴰⵎ ʻⵜⴰⵀⴰⵏ ʻⵔⵉⵙⵙⴰⴽ ⵏⴰⵏⴰ ʻⴰⵡⴰⵀ ʻⴰⵏⴰⵔⵉⴽ ʻⵓⵇⴼ ʻⴰⵡⴰⴷ ʻⴰⴽⵔ ʻⴰⴷⵡⴰⴽ ʻⵉⵜⴰⵡ ʻⴰⴷⵡⵓⵏ ⵏⵉⴰ ʻⴰⵡⴰⵏⴷ ʻⴰⵡⴰⵙ ʻⴰⵀⴰⵍ ⵏⵉⴰ ʻⴰⵡⴰⴷ ʻⵎ ʻⵢⴰⵎⵡoⵙ ʻⴰⵏⴰⵎ ʻⴰⵇⵎ ʻⵀⴰⵔⴻⵜⵉ ʻⴰⵏ ʻⵎⵇⴰⵔ ʻⴰⵏⵡ ʻⴷⴰⵡⴰⴽ ʻⵉⵎⴱⴷ ⴷⵓ ʻⵜⵎ ʻⴰⵡⴰⵔ ʻⴰⵏⵡ ʻⴰⵡⴰⵙ ʻⴳⴰⵜⵡⴰⴽ ʻⴰⵡⴰⵙ ʻⴳⴰⵜⵡⴰⴽ ʻⴰⵡⴰⵙ ʻ.